شوف اذا تريد تكوي مثلا تيشرت اول مرة تنتبه عالقماش وتجيب الاوتي والميز مالاوتي وتخليه مثلا اول مرة جهة اليمين او جهة اليسار وتشوف الحرارة المناسبة حتى لا يشتعل واول مرة اليمين كله ويه الردن وبعدين اليسار كله وبعدين تكلبه على جهة الخ هم نفس العملية